Ay wida tar لون ازرق ka dolir seman لون haramin لون hutan لون shorti kudike shorti kudike alelogo tar لون اورق haramin لون hut_hutan لون ai isata jue bahara tikaiga in bahar gaila jue tikaiga tar لون ga wellan dolir shorti kudike ironno iron wea doton dingfikan aw zahijafi kan gon ika shorti kudikirte inin karamido ai tak dolir.